जु परिवहन दृष्टि बाटिन मैं मतलब पसंद ता इन ची की अप्रु चलांडो ता शौक ची उता शौक ची पर जु हमारा सेफ्टी दृष्टि से देखो ता लोकल परिवहन बस ची वेमा जांड मि ज़्यादा पसंद करदु वेमा सेफ्टी ची अर जख चाहे वख हम रुक सकदा पर जु हम अप्रु छलोंदा ऊ सिर्फ शौकते छलोंड ते ठिक ची।